Karazagna biby mandady fantako zao an: voay an, bibilava a, antsasatra an, tagnalahy an, <hesitation> trambo a, ala a, sokatra, de zay ihany angamba no fantatro.